<noise> mc̲h̲e mc̲h̲e yu or xwiyná xia ney gix a tika tika man sia neyzë gix xia xnit lën lidz, konde xwiyná lëꞌ man yu or xtop man xkomier man, man uyët neyla man sia man lën lidz man, ña miob ña yu giaꞌl xc̲h̲aꞌ xexi pur be lë gix gix nge c̲h̲eyzë sia baꞌl baꞌl siazë miob ney ney xkomid, yu mc̲h̲ë win lën yuna nap c̲h̲ey bukwaꞌn nax lyu nak giachtil nax giatna ic̲h̲ë gunu c̲h̲ey sia lën lidz.